Lakook ap kasari ko paipai amuu kikeny kokii makomi somaneti, kisukulisheki akot ko kikosekenyor sukulishek ko kikipendii oleloo ochei, amuu kitoma kwai kasi serekali, kimakomito kimakomii akot rapinik cheketechen sukulisheki kokimakomii sukulishek olatukul, kokimuchi koo komatkopa lagook chechang sukul lakini ko sai, ko sai komuchi kwaa lakwe ake tukul sukul amuu, mii sukulishek olatukul. Koraa nepoeng, ko keny kokimako kikiwe sukul iwendi bila kweiyoo kimako kikipendi ak ingoik chikikokereris, chikikoyosekitun, amuu kimagomii rapinik chekee chekealen tukuuk. choeni. Korako ngotkile sai sai ko kolachi lagook komie amuu kikoek raisi ngoroik, kikoek peit nepo infweny ngoroik kikoek nepo ingweny kweonik, komuchi, sikiik tugul kwaal. Nepo aeng kora nepoaeng ko nepo somok koo komuchi lagooki. Kopa komuchi lagook konyor simaiki, imuchi kow- kowatchen kochut olatukul, lemache eng simet, imuchi kong'alolio ak choronok chik chemii oleloo, ko kogeny kokimakomii simoik amuu akot sikiik, kokii makotindoi simoik, kigeny ko ngotko ngotko maitinye, ngotko maimuci iwee, ipii ipimwaaite anaipikoite kiit nakaimeche ikoite. Kopimwaite report agetugul nekaimeche imwaite kogii makotiny i- ipir simee akuu kiagoi, kamakomii simoi kimakomii rapinik chemu keaal. Keny kora ko kimakomii piik chekichope simaik, ko kokiui eng eng lagoki, konyor akichek simaik. Keny kora ko kinyalilndpos amu kimakomii kitapusyek chekesomanndosi, salakini sai koo kochang kochang ochei kitapusiiek, muuch kosomanyio lagook muuk ko, mu kotuyoak choronok kwai kee kosomanio tukuli, kora ko keny keny kokima kokimako kimakomii korik chekaroron ko sasa ko ki makopaipachini lagook, kikeny ko kikimale korik kipo suswek korik. Kimuuch koroponchi lakok lakini sai, kokororon korik chokoketechi, koo kopaipaichi lagook kotepen yato kora koo, kikeny kokii makonyoru, kokimakonyoru lagook tukuuk, tukul chikimachei kingap kimamii chakula, kimuuch kwa sukul lakweet akoitu komakichop chakula, sa lakini sai ko chang chakula ako kikoek raisi, ko komuchi lagook kopaipachi amu tukomii kiiy tukul.